Waaw ganar moom toggam nii la. Soo amee sa ganaar dangay rendi nga suqi ko, raxas bam set ak sa xorom, nga lekk ko raxas bam set ak sa xorom, dagg raxasaat ko, def sa tuuti bineegar ak xorom, dëbb sa lajum, nga raxas yooyu. Dëbb sa lajum def ko si nga toggu, toog. Dangay santaane rekk ñu rayal la sa ganaar, ñu suqi ko, raxas, dagg, raxasaat ko bam set def sama bineegar, dëbb sama marine def si. Su ma amee samay pompiteer ma def samay popiteer faraay bam baax rósi sama ganaar, ñulug. Su ma ñulugee def sama tuuti nokkas. Su ma baxalee ba muy waaj a dog si laay sotti sama pompiteer doog di sottihaat samay nokkas, ma dogal ko, sànni ca xorom tuuti, mu ñor ma yakk.